En غلاية logo amn ga walli kena. غلاية كهرباء log shogollei. Wida goon, كهرباء la kokosa amn ga tuo tan eskerosa fa teker fa gon kedika sobachir enin badta. In غلاية amn ga goker, Amn elon gugar angokani غلاية tarkoto fa mengie Takoto fa mengie. Wida goon in amn logo owien fergika fa allir